Odi cheeta, odi cheeta ju eju e, odi arangalaje, odi tomerik, odi jinja, odi gene ho, odi kinaski, odi jamba jo hi.